Ah Kwaku ba wu ndaka umma wa pa ussani bu ghisiyakaya, ea ai walai wa sinau wa kuga wu sunu bu mbanai bu lthikanni bu kwa mac’ai bu kwa vinai babu zhewalai ba buy ani bu ndaka nginawi wa bu ba wu p’iyiwi, wu ndaka sina ghi layu layiya. Ba wu siniwi layu a layiya wi lthiwi ghi tighuwi wu ndaka kuza p’iyati tighuwi. <noise> Amma Ghani wu ndaka tsiga ghi vinsi, ghi di dabai ko sin wulthin ya um bakwai to wu ndaka ba ussaini bu p’iyatinu wu ndaka sinna p’iyatinu <noise>